اكيد الشباب اازم يشارك على خاطر الشباب هو المستقبل متاع البلاد بالنسبة الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع الشباب هو معناها المستقبل القريب مش حتى البعيد متاع البلاد donc لازمهم يشاركو فلقرارات السياسية على خاكر يشاركوا فلقرارات اللي بش تدخل في حياتهم و بش تحكم في حياتهم هوما اللي مزالت قدامهم